Zalahy mahay raha anigny. Mandeha am motonigny i da manatitsy raha andrefa ao. Vita zay da mipody an-tragno koa i maka gny enta atery antimo ary. Fe mahafetsy azy da <noise> mandeha mafimafy avao i sady magnety lera amizay tsy tara.